Mahafantatra ny tompony avokoa satria rehefa mahita ny tompony ilay akoho na ataoko ara hoe tsy hanome sakafo izy de mihevitra ny akoho fa hoe hamahana azy ilay tompony. Maneho firaiketam-po koa anefa izy ireny satria izy ireny rehefa hariva ny andro de ny tompony ihany no mampiditra azy de moramora ny fampidirana azy.